Dadi sabun mane ma manfaat kai ngoe ika. Moi sude wasi tiodo la i tebini, sude bolo, bokoroka bolo, boso oka bolo yang i fafaja mane wasi tiodo la i tebini. Sinoto, nanga roese yang i faja nanga roese yang i faja mane wasi ojiki de sabun ika biar nanga roese i tebini. Jange, nanga pakeang yang i fafaja mane wa si bokala de sabong ika biar pakaeng ngene na pakeang i tebini, soko manege.